<hesitation> tiru goko aii nii roki tiwoning nui yewoning ko tokutopo honumoromo roki tiwoning nui nuhenong tikite roki ho ong ruu oh poti poti noi mirahu huka'ku rahah nui nuhenong impa yewoning ko nui toku ko rahah nui roki tiwoning nui nuhenong. Tiwoning nui, nawa'ko weekend riku huka'ku beer newunghe kitori pehkuru runno tii rahahna unui unuhene, beer yewoning ngawah rahmaramo newummo kairumaramo woki yii woki yewo imimo ongyori rato dampu namah konnomo sipaka maramo ritumararo nawa' hirugi imihe nong. Hirigi imiro pisi noi tunyo umuro munu turummo unu henong, hiya yewoning ngawah tu'ki konnomo kairumaramo konnomo tohurummo ong koh island namah imimo kalasi maramo turu maramo imimo noki roki ngommo tewummo raunu maramo konnomo koto imimo koh raunu yewoning gommo turumaramo konnomo koto. Riingkoto yii imihenong woki yewo ongyori riito musimang konnomo unui unuhenong, yewoning raunumaramo ongi raanto newummo koto hakukii koto imimo rangoto mimmaramo konnomo koh umumo impa ri'nono turu mararo. Mimming ngoriki yii unui mimming monorummo unuhenong yewoning unui konnopi' raunumararo unui unuhenong impa kiyaku ko eneke ko noo imihenong, imiro tiki heko noki ne'emarai rahahngung yii unui ho mimming monorummo unu henong. Yewoning ko konnomo ho mimming monopi' tiki rahmaramo sitori mararmo kongnommo unuhe nong yewoning ko unui kairumarai kongnommo hirugi umimo raunu maramo impa ongyori christmas yii new year nawa' ho rah rahah ngung unui unuhenong unui tikite nawa'ko koto woo yii imihe nong, yewoning unui kauru maramo kongnommo unui unuhenong. Koto rah mararmo sitori maramo, kitori peh kurummo kairumaramo kongnommo ho pehkuru rungyo rahmaramo nawa' tiki <hesitation> unui sihurunno nawa' mihenong atope, nawa' atonno tanimoro kairu moromo nuhenong tiki. Nawa' kotoning mihenong eneke ko yewoning konnomo koto kairumaramo kongnommo yewoning raunu ngommo pehpeh unumo rahrah maramo newummo. Yewoning kongnommo newummo kongnommo ratokoto timah kairumo kongnommo, nawa'a hirugi imiro rah mararo koto owotiwo imiro kairu maramo kongnommo unuhenong. Yewoning ngawah tu'ki kitori pehpeh kurungmo aii tiki mimmaramo rahmaramo. rahrahmaramo unui kongnommo koto yewoning unui u'kisa ko aii tiwoning unui kitori pehkiriro tui rah roromo tuhetong. Rah roromo honno minnremmo kong nimmo rah roromo tui tuhetong ho rokong rumaru rahoo toimo, yewoning kongnimmo raahree kongnimmo tu'he tuiyong rarahree. Nawa' hoyori new year eneke ko raah marahe nong yewoning unui rah marahe nong eneke ko christmas new year unui hoyori poti <noise> mirahu rah rahah unui unuhe nong honowo ngigi munuki hayewuh nowui nuhenong. Yewoning ko kongnommo unuhe nong tiki ko taunu kii unui kongnommo, raunumaramo mimmaramo kongnommo unuhenong raunu ngommo. Iroko enekeko riingkoto turumararo tii tiki unui unuhene, tu'uki unui kongnopi' nuiyonowo unui unuhenee raunumaramo. U'ukisako tiwoning aii unui rah maramo patakah owo impa hukaropi'no onunno kitori rahrah maramo impa owo hukaropi' nong unui tiki pehpeh unumo rah maramo unui hukaropiring. Poti toku nowori yii ngowoi huka roping rahrah unui kongnommo kongnommo, kongnommo unui eneke ko iro huka ropiring tikite kiyaku ko enekeko ho ruu noi mukisa enekeko unui unuhenong. Tiko ngoni toku nokopi' nuiyong tiwoning pihetong enekeko tiki rarah hee unuhe nong pehpeh unuro rahrah kongnonghe nuiyong, unui kongnommo raunu maramo kongnommo unui unuhenong rahrah tiwoning unui yewoning kongnommo unui unuhenong. Iroko tiki heko imiro unui unuhe nong nawa' turumararo toku ngoki pi'i nuiyong tiwoning kongnonghe nuiyong, yewoning kongnopi' nuiyong tu'uki turumararo pehpeh unuhenong eneke ko tiki howonoki ne'marai irima kommo, sikara maramo tiwoning unui rahrah unui unuhenong ngonike tiki. Yewoning uwa noi ngoworing tu'uki pehpeh unuro rarah unui unuhenong ngong rumaru roki tiwoning tikui koto unui unuhenong hekowoning yewoning uwa, uwa noi. Ngowoi tong rarah hee unui unuhenong uwa noi tau ngoworoku tiki tatapu unumo nowori korokorommo, uwa noi yewoning ngomo tiki rarah hee unui unuhenong hiya yewoning ngawah uwa noi, yewoning ngawah toku noi uwa noi tiwoning roki tiwoning kairu maramo unui unuhenong. Iroko eneke ko imiro umararo, umararo tiki pehpeh ununuro rarah hee unui unuhenong, hiya yewoning ngawah uwa noi yewoning ngawahko toku noi roki tiwoning unui kongnommo kairumaramo <noise> koto dampu namah kongnommo rahrah unui newummo kongnommo sirommo kongnommo kairumaramo rah maramo unui unuhenong. <noise> Hiya yewoning ngawah tu'uki toku noi roki toponing unui kongnommo unuhenong ra'no howonoki unui naamururo nawa' musimangi <noise> imiro kairu maramo unuhenong, unui kongnommo ho hiya ngung toku nah timah ngung ngorurummo unuhenong nawa' turapu hoyori timah kuromarai kongnommo unhenong. <noise> Uwa yewoning ngawahko huku roki kurororo arikuyi kongnihe tong, yewoning ngoromo roki raahroi kongnimo kairuremmo rarah hee tu'u <noise> hoyori timah naasimaramo kongnommo unuhenong <noise> nawa' roki rahmarai kongnommo. Tiki kairumaramo kongnommo umuhenong hiya yewoning ngawah inihummo nawa' okurongyo, nawa' urigi imiro poti noi ihkita nopung yo eneke rano umuhenong. <noise> Hiya yewoning ngawah tu'uki inihummo kongnommo unuhenong tiwoning mimmaramo hoyori musimang nawa' umuro ongori koh hiru umaramo unuhenong. Hiya yewoning ngawah <laughs> tu'uki kairummo, kongnommo mirahu maramo rah maramo kongnommo tiki turumararo howonoki unui muu riku atongyo eneke ko tani mararo eneke pehpeh unuro rahah ngung unui unuhenong. Ngokunghe nuiyong iroko tiwoning uwa noi ngoworing pehpeh unung ho rarahah ngung unu rong yewoning ko ngawah pehpeh unui ngite eneke ko rarah unuhenong, nawa' kiyaku eneke ko tiki kongnong henong <noise> tiruko koto toku ngokoh nong tiwoning tiki tiwo imihe nong kairu marahe nong tiki. Nawa'ko pehpeh unuro enekeko peh kungyo enekeko rahmararo tiki unui unuhenong unui turu mararo eneke ko woki yewo uuri imiro, urigi unui unui rono urinopo pehkuru rungyo newummo kongnommo rah maramo sitori maramo uwa noi rorogummo, kumarongmo kongnommo nawa' mimmming mononghe imihenong. Nawa' ongi rito imiro hekoki noki mimming ngawai ronoki unui unuhenong tiki unui mingkemo uruku rutohurupi tiki ne'marai, ne'marai unui unui unui nawa' okurung yo rinonommo tuku yii pogo turumarahe nong. Pogo turumararo howono yii huka rong yo orohku nawa' eneke ko noi mono rurunghe imihe nong noi mingkee rong imiro tiki mono rupi' mingkemo uruku tiki ne'marai ngoni mosi yii sikara kopupi' nuiyong tewummo tiki ne'marai unui, hiya yewoning ngawah ngowo roku tiki. Nawa' nopo kolo awa'ku harigah ngung yii turu weherong, nawa' yee ngawah ngung yii nawa' money tokunoi awa'ku nawa' <noise> harigah ngung yii turu weherong urui unuhenong nawa' noi rahah ngung noi nawa' harigah ngung turu we'hee rong. Hiya yewoning ngawah ho aii roki iniharo nawa' roki iwiro newamo uruherong howonoki. <noise> Newaro, newaro aii roki ho rahah ngung kongnamo uruherong hoyori timah sirowamo kongnamo, kongnamo pehpeh ururo. Orohku eneke ko pehpeh ururo urui iniheiyo urui tiki yewoning urui <hesitation> tiki raunu wemmo nawa' ongyori koh mopiyai namah iwiro uheiyo rahah ngung urui uruhe rong nawa' iwiro tiki timah kori kongnamo uruherong hisia noree. Tirugoko enekeko iwiro. Iwiro roki hiya ngung ngawaiyong pau ngung ru'kaiyong roki ho rahah ngung urumo urukong, <noise> nowori swim maramo kongnommo <noise> okonoworo roki toku pumo tukong tiki teko ngoniki imiro nopung yo koto ra'kungyo pongoto hokuto tongyo kongnommo unuke. Yewoning ngawah ngowo roku umuro imiro tirugoko kongnommo unukono kite eneke ko turu weiye unui, unui nawa' ongkoto simararo iwire iwiro eneke ko koto turuweiye, turuweiyo ngoni kuto rungyu toku nompa uhuwoku turumarare. Kutomorai okurungyo imiro kuto rungyo uhuro meng riku nong meng imire imiro impa pehmararo riku nakare ngoni impa umuine tiki tee kuto rurupi' okurongyo, ngoni eneke ko turumarare <noise> koto imiro ogo rono urigo peh mararo namarare akai re hunni uhuro tiko mono mararo tiki unui unuke unui ngoni nawa' meng sihu rungyo koh turumarare. Turumararo tikite ko ngoniki nohu rurungye tiko ree yeru pi'he tuiye tikite nakare <hesitation> kiyaku yaa noki imihene, imiro eneke ko turu marahene tikite ngoni nokongye ngoni unuyu hu'hee tuiye. <hesitation> impa ngoni tikite simararo iwiro, iwiro urui tiki urui nawa' meng riku koh uhure tikite imiro pehkuru rungyo unui tiki naasi maramo kongnommo rah maramo unui unui nawa' meng turumarare. Turumararo koto nohu rungye ree tunyu ngoni impa imike, imiro unui tiki kutomo rayu toku nompa uhuwoku nokongye ngoni uropi unui namoruro imiro umaramo unuke tuu goriki umaramo unukono kite tiko turumararo ngoni nokongye ngoni unuyu. Unuyu simararo impa iwire iwiro peh mararo tiki teko nohu rungye ngoni romoki umuhene, romoki umuhene uri'he <noise> uraku ngoni tiki te romokite umure romokite umuro umuro peh kurungyo imiro nohu rungye ngoni impa rano turu maraine <hesitation> block kori umuro tiki unui tiki unui nawa' meng eneke ko rano huka rongye owo. Huka rongyo tirugoko eneke ko uhuro nii pehmaro tiki newummo, newummo rah maramo tiki newummo story maramo tiki newummo newummo <noise> nokonne nii impa sinopi'ne nii impa mikong. Imiro <noise> imiro turumararo eneke ko umure, uhuro peh marong pehmaro unui tiki unui unui nawa' meng nohurunne nikai impa mikong ree tungyu turumoro miroo nii ongyori rato koto amah nui nukong ongyori koto kairu moromo kongnomo nukong. Kongnomo nuku tiko pehmaro, pehmaro eneke ko patamai uhuro eneke ko namarong newunghe tiki newummo unukono kite newummo unuku tiki unui unui newummo nawa' meng eneke ko nohurung nee retungyu nii tiki tiwo kongnoh nong. Tiki timah kori raunu morohe minong yewoning ko nawa' roki kong nopenong uwa noi ngoworomo tuku roki tiwoning kairu morohe nong, tiwoning nui nui eneke ko turu morong koh. Koh muro nii nokong nong ree tungyu nii impa mikong atope tiki teko turumararo ngoni tiki unui, unui impa koh umure umuro nii nokong nong nii impa mikong nuyu, nuyu nawa' <laughs> tiki te simaro iwire.